Amizao ame izao fotoa zao da tegna hita aloha da tegna maro gne mandeha be zashy fiainany amizao ankehitriny izao, fa io zashy mba sy hampikoratany e saitegna da ny hania tegna milamigna avao ny an-tegna ka, hania milamina avao zagny izay fa sy raha da hania mikorotany be zashy, mba hisian'ny filamin-saina amigna zashy.